אֻפְדָּא נְצִיחָה תַּלְקִיתִי הִי הַפְשַּאל מַשִי הִי נְהַאיַת הָעָלַם, הוּוּ גִּיר פְרְסַה בַּאש תִּתְעַלַּם וְתְּזִיד הַקְּדָאמ, טִבַּקְתָה פִחַיַאטִי בַּאש מַא נִחְאַף מַלְאַעְרָאד, פַאש קִנְטִיח וְקִנְווֹד וְקִנְשּוּף פִיֵן קַאנ הַמְּשְׁכֶּל וְקִנְחַאוּל נִצְלְחוּ, הַדֶּא שִי קִכְלַנִי נַקּוּן אַקְתַר מֻרְנַה וּמַנְשִבְּתְש בַּקִמָּאל וְנִעְרַף בְּלִי כֻּּלّ תַּגְרִיבָה קִתְעַלְּמִי חַאגָה גְּדִידָה.